الرياضيات عدها تطبيقات يومية دائما، من المهم دراسة <hesitation> الرياضيات وتعلم الرياضيات، لأن الحساب <hesitation> العادي مهم يوميا، والحساب المتقدم مثل <hesitation> هندسة <hesitation> هندسة <hesitation> المثلثات تفيدنا <hesitation> كل يوم نشوفها كل يوم. <hesitation> وتنفعنا في في ياسر حوايج من <hesitation> ح-حياتنا اليومية.